حاجا لي نتمناها على دي زون سيكو نكون صطابل فينونسيارمون اوبوان لي كلي موفر قاع دراهم لي نقد نحتاجهم في حياتي و نروح ندير تور دو موند هاكا ندور كل بلاصة في العالم